<hesitation> injo warnaya re reko reija, le'leng, <hesitation> pute, edidi, sikolaa, <hesitation> gahu, kam kamumu, lango-lango, moncong, injo ngaseng injo puna'nu <hesitation> warna